ʻO ka niu ʻoe, ʻo ke kukui ʻoe, ʻo ka walanuka ʻoe, ʻo ka pīneki ʻoe, ʻo ka pikekakia ʻoe, ʻo ka ʻakakiu ʻoe, ʻo ka makakema ʻoe, ʻo ka pelakano ʻoe, ʻo ka ʻēkona ʻoe, ʻo ka pecan ʻoe, ʻo ka hazelnut ʻoe, ʻo ka beetlenut ʻoe.